ʻAe, hiki nō. I ka wā kahiko, ʻo ʻItālia ka home o ka Aupuni Roma, kekahi o nā aupuni nui loa i ka mōʻaukala o ka honua. Ua hoʻokumu lākou i nā kānāwai, nā alanui, a me ka moʻomeheu i pili loa i nā ʻāina ʻē aʻe. A hiki i kēia lā, ʻike ʻia ka hopena o Roma ma nā ʻano he nui.